Aiporu vaera bisa aja vaera iru teta pe, tenonde ko aparandu kavita keti ko ayapota eh tramite tupapire reta ipuere vaera, ipuere ra aja consulado pe, embajada pe, jokope ko omombeuta se reta keti ayapo vaera se aja vaera iru teta koti